Ok, 我喜欢什么呃艺术 ho 我喜欢的差不多自己若是说呃有几种啦我喜欢 contentores 我喜欢 classic 的啊 classic 就像讲那 Picasso 啦呃 rambala 这样的咯

在古晋若要做生意啊他们的那他们的那问题问题自己是说有时候这生意太多人做了那若讲你要开 pharmacy 你去七里那边开多么多 pharmacy 啊你怎样竞争呢竞争过厉害啊啊做不起太多做生意做不起就是这样啦

历史我在学校读的啊，我特别有很兴趣是 halipoberhuntua，在呢马六甲哪里，【dan】到后来他们十多年发现到这些人都是中国人啊，都是和郑和的船过来啊，都现在都没到啊，哈哈哈哈哈